E la sal, la sal al e ën prublema, ades ën po menu, ma 'na volta ch'a së cunservavu i cibi cun la sal, la sal al era l'aliment principal no, ën la carn, ën la verdüra, la verdüra për deie ën po dë güst, pöi ades al e arivaie co d'aute sause e d'aute coze chë agiütu co a gavé ën po la sal, ad ezempi cun la soia o che però ventarìa pa bütelu fundamentalment